Dipendi, nga u jam një ishter e ju bura qen però kam ancora le qualità çë mënd ket një ishter per esempiu dit’ shkruanj, ja shkruanj te një foj per esempiu oppuru <hesitation> kërkonj të ja spieghar mancari me qualchi messaggiu in codice.